<hesitation> ניין, איך מיין ס'איז נישט וויכטיג צו מיטהאלטן מיט די נייעס, <hesitation> די גוטע זאך פון עס איז, אז מ'האט וואס צו רעדן און מ'האט מיט וואס זיך צו האלטן פארנומען. אבער די נישט גוטע זאך איז, אז ס'נעמט אוועק די קאפ פון וויכטיגערע זאכן און ס'איז- מ'איז פארנומען מיט זאכן וואס מ'האט עניוועי און מ'קען סיי ווי סיי גארנישט טוהן דערפאר, און ס'מאכט אסאך מער שרעק.